हमरा सबसे बेसी डर सापसे लगैस काहेकी साप काट लैसै त ओकर दबाइयो नहोइसै आ अदमी सब साप काटलाके बाद न पानी पिए दैसै आ न सुते दैसै जब अदमी पानी पिलैसै आ सुत रहैसै त सापके जहर बहुत जलदी देहमे फैल जैसै अइसनके करके अदमी सब मर जैसै ओइसे हमरा सापसे बहुत जादा डर लगैए।